Ëntà pìé la brosa për i dent, büté ël dentifricio, bagné la brosa e büté la brosa ën la buca e fërté ben bin i dent zura, suta <hesitation> për düi u tre minüte